Ekerooo ogoesibia amache- e- amaboko ago buya, nigo okoberia amache, ekero kwaberirie amache, o- onyakubie, tasamba mooono, abe igwatwa iga, atarigosamba, alafu orente esabuni, oisiberie esabuni, oesibia buuya buya oekamue, orente etauru, bwebanguse, bwebanguse amagoko gosee onya ko obwate esafiet, bwebangusera amagoko ago buuya, okamoke.